<hesitation> Amboad- amboadio, amboa o fa izy dia izany hoe zany agnaty ala izy mipetraka ko- raha boka kaofa dia zany malôha <hesitation> masiàka na anà zany andeha agnaty ala igny zany ôhatra andeha haka biby hafa mety tsisy idiran'ny ambodio aby izy igny anà ma- anà matahotro zany hoe zany tegna miaro amin'ny ôlogno zany tsy handeha ôhatra tsy handeha hitevy ala, tsy handeha hanimbanimba raha agnaty ala akao manan-jany.